علاش تو عندي الخدمة هي والجدول اهو نتمه ونجي نجهبز وعادي مفيش مشكله. انايا عندي خدمة فهمتني ما نبيش نخلي الخدمة وباش ما نعطلش عليها عرفت ما عادش نبى نعطل عليها الخدمة ونتمها بسرعة باش عندى مهمات تانية ما ننبيش يعني نعطل الخدمة هي باش نستغل الوجت كان تميت توجيه.